Endabirwamu ekwiragula ne kirugiir eragizibweeki. Ahandi oli bwakuba nasinga amaino akajisensera omubaizzi gwa amaino, noija kwekwanga tukwijja <hesitation> gyogya ekeera nko okwokigyogeeze oli akisensire nka sabbuni nke ejo Bwo kwata amaizi okagasensera endabwiramu, ottakagigusireho kataito, obundu okagirabyaho akantu akatakugenda gihagura. No'kanga nku noba ossiire obwiire bwaawe ogisenseera amaizi okagisimula, nesigaza obwo' obuchaffu. Kwata akanu okagisensera amaizi, okassimulaho oteyina gano amaiizi ge'bakuzessa kusimula endabwirrwamu no kozessa agabulikiro, noikanga ngu oyina gikuttaho nakantu akatagihagura, niko omale ogisimuule, aho neija kweera. Baitu bwo kuba na amaiizi agakusiimula endabwirramu, nigo okuzesa no' sensasesaho mataito no gomyaho.